वास्तविक्ता कहेवाला चिज बाटे न इसे सब अदमी सब भगैये । जैसे कि हमनीके आब जीवनमे कुछो खराब हो जाइये कुछो न निमन हो जाइये त हमनीके थाह रहिये कि इ काम खराब होगेल आब इ निमनसे न होए सकैये । आब हमनीके ओकरा प्रयाश करम त होइ निमनसे, वास्तविक्ता त कथी बा न अभी कि उ काम काम खराब होगेल। त लेकिन हमीके ओकरा न अप्नाए सकैसी कि त खराब होगेल आब कैसे करू कैसे करू उइहे सोचैत रहैसि उइहे बातके लेके हमनीके रात दिन सोचैत रहैसि कि इ काम बा खराब होगेल कैसे करू कैसे करू । आब इहे सोच्ते रहम हमनीके त हमनीके जीवनमे केतना दुख आइ । उइहे सोच्टे रहम त हमनीके कौनो काम आरो दोसर काम करे सकम न करेसकम । आब जैसे कौनो एगो काम बिगरगेल त दोसर काम हमनीके निमन करम त बात होगेल न ठीक होगेल । उइहे काम बा <noise> निमनसे सुधार देम त उ बात होगेल, लेकिन हमनीके उइहे एउटा बातवा लेके आब उइहे सोचैत रहैसि कथी होगेल कथी होगेल त इहे बाटे हमनीके जीवनमे वास्तविक्ताके अप्नालेम न त हमनीके आगारि बढ़े सकम का । आब जैसे कि हमनीके आब जैसे कि केक्रो रिस्तामे खोट बा चाही न निमन चलैता आब उ रिस्ता टूट गेल, त उइहे रिस्ता आब सोचैत रहैसि कि कैसे टूट गेल रे कैसे होइ कैसे कैसे न होइ इहेसब सोच्ते सोच्ते रातमे रात भर जगैसी, न निमनसे खाइतारी न निमनसे पियैतारी त इहे सब सोचैत रहम त हमनीके जीवनमे कहियो आगारी न बढ़े सकम । आब उइहे एकबार हमनीके वास्तविक्ताके अप्नालेली कि ह ठीक बा इ रिस्ता खतम होगेल आ हमरा आगारी बढेके चाही जिन्दगीमे अपन आब जीवनमे आगारी बढम पढम मिहीनेत करम, करम त हमनीके अपने जीवनमे खुसी रहम।